Ebinyonyiiiii bikahimba bithi esya nithu syabyo? Ebinyonyi biwithe esyanyalha, kandi biwithe eminywa. Esyanyalha ne minywe eya'benyonyi yikawathikaya eribya eyanganasorokya ebithi, esyambapura, ebyeya kwinzi nesyanzwiri sya bandu nebindu byosibyosi ebyasyanganathoka eriheka. Neryo enyonyi yamasangana akathi, yamasangana <hesitation> ekyeya kwisi nebithi byosibyosi, yikakolesaya omwunywe neryo ibya heka ebindu ebyo eribithwalha ahabyanzire erihimba. Kutsibutsibu, ebinyonyi bikahimba omwamithi mwe yighulhu neryo neryo kikahulhuka ikinahekire ebithi ebyo kwinzi ebindu byosibyosi, byanganabya bithi, byanganabya byeya syanganabya nzwiri Neryo ibyahethukira eyighulu. Bikabya bikahika eyighulu eyo ibyasondya omwanya owiweneneryo ibyatsuka erikiluka ebithi ebyo ibyabilhuka ibyalhuka omwa minywe nerikolesya esyanyalha neryo bikabya byabirighunza erilhuka nerikolesya esyanyalha ibyahira omwakathi mwamwanya kundi oluthwalu, bikanahimba oluthwa ilwabya ngebakulli eya bandu bakalirako kwinzi ibya kolha oluthwa olwabya nge kibo neryo imwa banika akanya kanyoho aka bikingiriramo neryo bikalhuka olhutwa olwo erilusirirya ngoko byanzire erikolha kusnga nabyo binawithe amenge. Ebinyonyi ebi, ekyosikyosi kyamalhangira kithi ahabyamahimba hali amaghetse akatowangiraho neryo bikasondaya nebindi bikasondaya ama ebithi bindi ebi- ebi- bikoma nikwa amaghetse abyakakolaki, abaya kasenda.